عشان نوقف العجلة أو نخفف سرعتها اسناء السواقة بندوس الفرامل ، في انواع مختلفة من الفرامل اشهر وحدة عندنا في السودان هي المكنيكية البتعتمد علي أسلاك في مسك الطاره بتاعة اللستك. الاحتكاك ده هو البوقف العجلة وكل ما كان أقوى كل ما كانت الوقفة اسرع وعشان كدة الفرامل مهمه في الحفاظ علي الامان بي اثناء السواقه.